طبعا خليني أذكر ثلاث أرقام عشوائية، مثلا ستة واتني عشر وثلاثة، أول رقم عندنا هو ستة، بعدين نضيف عليه اثني عشر يعني صار عندنا إثني عشر، وأخيرا نضيف ثلاثة على التمانية عشر فتصير النتيجة النهائية واحد وعشرين، يعني الجواب النهائي هو واحد وعشرين، هذا السؤال سهل كثير، ما توقعته الصراحة.